الايرلنديين مشهورين بالمزيكا و الرقيص، خاصة الرقيص السريع المعروف بي ال-irish dance و ده فيهو حركة سريعة و حركات بالكرعين مميزة، برضو معروفين بانهم بحبوا القصص و الحكايات و عندهم تقليد طويل في الشعر و الحكاية الشعبية، ال ادب ال ايرلندي عنده ت اثير كبير و في كتير من الكتاب المشهورين من اصل ايرلندي، ده غير انهو الطبيعة حلوة شديد، ايرلندا مشهورة بالمناظر الطبيعية الخضراء و المرتفعات و ال انهار و الشعب ال ايرلندي بيحب يقضي وقت طويل في الهوا و ده جزو من حياتهم.